Ipuere amoguereta <hesitation> jukurai oñemometeno oyapo yave mbae mbaenunga ovae yave iyapipe ojo yave jaema jokope opita erei yande arakua iyareta yandemboevae jaeko mbaetita mopeti ñanekireita yayapo opaño mbae ñañemomete yayapovae jare oikotavae jokuae yayapota <hesitation> aniara iru oata oïvae yandeve